Alaa, mi yiɗaa yahde ñaamoyde boowal nokkuuji tiiɗɗi. Cikku mi ɗum ko bonnande jawdi. So tawi a waɗi hen feccere ko mbaɗta toon ko, a defan ñaamde ma, ñaamaa haa kaara, malla ni galle kiɓɓo ina waawi ñaamde e ndeeɗoon ñaamde tawa a bonnoyaani kaalis ma.